Kínverjar og Rússar láta sífellt meira til sín taka á norðurslóðum sagði

í heimsókn sinni í dag og þakkaði Íslendingum fyrir að hafna samvinnu við Kína ísland gegni lykilhlutverki við að tryggja varnir á Norður Atlantshafi frelsi fjölbreytileiki og virðing fyrir náunganum eru þau íslensku gildi sem Guðni t h Jóhannesson forseti fengi að kynnast í heimsókn sinni hópur fólks mótmælti

heimsókn Pence og stefnu Bandaríkjastjórnar á Austurvelli síðdegis

blöktu við hún í nágrenni Höfða þegar Pence kom þangað þar var líka kveikt í bandaríska fánanum dómsmálaráðuneytið hefur ákveðið að leggja niður

ríkislögreglustjóra ráðuneytið hefur óskað eftir því við Ríkisendurskoðun að gerð verði heildarúttekt á embætti ríkislögreglustjóra neðri málstofa breska þingsins samþykkti í dag tillögu um að

forsætisráðherra beri að sækja um þriggja mánaða frestun á Brexit takist ekki samningar fyrir nítjánda október gott kvöld

Bandaríkjanna sagði í heimsókn sinni til Íslands í dag að Bandaríkjamenn væru staðráðnir í að auka samvinnu við Íslendinga svo tryggja megi öryggi á norðurslóðum gegndi stærra hlutverki

en nokkru sinni fyrr við varnir á svæðinu þar sem Rússar og Kínverjar væru að reyna að auka áhrif sín

í anddyrinu en fáum ekki að fara

hér á Keflavíkurflugvelli að kveikja á

við skulum sjá frá var stefnu hans þú hefur nú í tæpt ár unnið fréttaskýringu

af bátnum voru seinir að kveikja á forseti Íslands sagðist vona að íslensk gildi á borð við frelsi fjölbreytileika og virðingu væru eitthvað sem fengi að kynnast í heimsókn sinni hingað til lands þeir Guðni brugðu á leik með sögufræga stóla í Höfða viðbúnaður í Keflavík var mikill þegar varaforseti Bandaríkjanna var væntanlegur hingað til lands um hádegisbil það var rétt aðeins á eftir áætlun um fimmtán mínútum sem flugvél varaforseta Bandaríkjanna lenti hér á Keflavíkurflugvelli löng og hraðskreið bílalest beið sem tóku sitt hvorn bílinn leiðin lá til Reykjavíkur nánar tiltekið í Höfða ekki var minni viðbúnaður í

Borgartúninu og nágrenni leyniskyttur sáust meðal annars á byggingum í kring í Höfða tóku

Íslands Guðni t h Jóhannesson og Elíza Reid á móti þeim Mike og Karen

b og þeim félögum varð tíðrætt um söguna ekki síst sögu Höfða og leiðtogafundinn þar

næst á dagskránni var fundur með Guðlaugi Þór Þórðarsyni utanríkisráðherra og fulltrúum úr

viðskiptalífi beggja ríkja til skrafs og ráðagerða þar biðlaði Guðlaugur Þór til

Dagur b Eggertsson borgarstjóri var næsti maður sem Pence hitti áfram í Höfða borgarstjóri var stöðvaður af öryggisvörðum á leið til fundarins

þeir áttu bágt með að trúa því að borgarstjórinn ferðaðist um á hjóli var þó hleypt inn til fundar við sem meðal annars skrifaði í gestabókina í Höfða

Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra og Guðlaug Þór

er umdeild og var stefnu hans og Bandaríkjastjórnar mótmælt í dag á Austurvelli kom hópur fólks saman og þar er Sunna

já heimsóknin hafði margvísleg áhrif ekki bara pólitísk

líka á sama tíma

brotavilja til að hundsa

á þingi að hlusta

dómsmálaráðuneytið hefur ákveðið að leggja niður

frá og með áramótum ráðuneytið hefur óskað eftir stjórnsýsluúttekt á embætti ríkislögreglustjóra í heild sinni embætti

hefur um árabil átt og rekið bílaflota allra lögregluembætta í landinu og leigt embættunum bílana lögreglustjórar telja að leigan hafi verið óhófleg sem nemi

mörg hundruð milljónum króna og hafa komið gagnrýni á framfæri við dómsmálaráðuneytið

dómsmálaráðuneytið sendi lögreglustjórum í júlí kemur fram að sú ákvörðun hafi verið tekin að leggja

niður og staðfesti Úlfar Lúðvíksson formaður Lögreglustjórafélags Íslands þessa ákvörðun ráðuneytisins í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu bréf hafa verið send milli ráðuneytis Ríkisendurskoðunar og embættis ríkislögreglustjóra

embættisins vegna síðasta árs gefi ástæðu til heildarúttektar á embættinu og sérstaka skoðun eigi að gera á því hvernig rekstur

og embættisins að öðru leyti samræmist lögum um opinber fjármál Haraldur Johannessen ríkislögreglustjóri vildi ekki svara spurningum um og sagði það ráðherra að svara þeim hann fór í frí á mánudag og kemur aftur til starfa um miðjan næsta mánuð neðri málstofa breska þingsins samþykkti síðdegis tillögu

stjórnarandstöðunnar sem leggur þær skyldur á herðar Boris Johnson forsætisráðherra að sækja um þriggja mánaða frestun á útgöngu Breta úr Evrópusambandinu ef samningar nást ekki

fyrir nítjánda október forsætisráðherrann ætlar að freista þess að boða til kosninga

hart var tekist á um Brexit á breska þinginu í dag forsætisráðherrann lýsti því yfir í morgun að yrði þetta niðurstaðan sækja um frestun legði hann til að boðað yrði til þingkosninga

ekki að styðja tillögu um þingkosningar nema hafa fulla vissu fyrir því að ekki verði gengið úr e s b án samnings í nótt gengur í vaxandi suðaustanátt með rigningu um sunnan og vestanvert landið austankaldi og rigning sunnan til á morgun en hægari vindur hiti á bilinu sjö til þrettán stig að degi til en svalara í nótt einkum norðan til Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum Kristjana Arnarsdóttir segir íþróttafréttir í kvöld Gylfi Þór Sigurðsson landsliðsmaður í fótbolta hlakkar til að mæta Moldóvu á Laugardalsvelli á laugardag í undankeppni EM tvö þúsund og tuttugu hann er þó orðinn þreyttur á meiðslavandræðum lykilmanna liðsins línur eru farnar að skýrast á h m karla í körfubolta

vann Ítalíu örugglega í morgun og það urðu óvænt úrslit á opna bandaríska

í tennis í nótt Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra tók ekki undir með varaforseta Bandaríkjanna að Rússar væru helsta áhyggjuefnið á norðurslóðum heldur væru það loftslagsbreytingar

hófst nú á áttunda tímanum frelsi fjölbreytileiki og virðing fyrir náunganum eru þau íslensku gildi sem Guðni t h Jóhannesson forseti fengi að kynnast í heimsókn sinni hópur fólks mótmælti heimsókn Pence og stefnu Bandaríkjastjórnar á Austurvelli síðdegis blöktu við hún í nágrenni Höfða þegar Pence kom þangað þar var líka kveikt í bandaríska fánanum dómsmálaráðuneytið hefur ákveðið að leggja niður ríkislögreglustjóra ráðuneytið hefur óskað eftir því við Ríkisendurskoðun að gerð verði heildarúttekt á embætti ríkislögreglustjóra þessum fréttatíma er lokið minnum á að í Kastljósi verður rætt við forsætis